Ja'a na na a thu nena tjana sugua tjana sugua la thi'i kjana pero kjana xe'nga ntha ninche tandarona na ugala a thi tjaa sugua le nch'e a tha na thundi na nda ndu ye dan ndu yee nda ru yu'u xra ti'a nch'o la tandarona a la andale satundi'a a ke ja'a la chunda sugua chrinda sua la chrinda sugua la tsundi aru chá na thundi na kja thathundi na na chan tsjee naa thu saon juauara tatsienra thu la thatsiu'u inchin tsjen usenajni yaa nchinjgu tsjean thi gu la thingathexin na bathe'e gundi na na thiutsaa na thi na'u xrathe na ke'e na suna thean tandajuna irathee ntha tiin na tha tsje la uthusaon juau na yaa thi na yaa thi ixin para yaa thi jun yangee ya thi yaa nchi ru ya inchi ya nchi uxruenara na ora ya njgu yuuxin na ndithun nth'a la tanda thi chjana sugua rola thana na thjira ba thi gantha su thi gantha suku la yaa gasa xrtru gantha yii gaa yaa gatatuxin gasee se'e gatu ba la ti'a thigu a xruchri naa thia ya ga tii nga ngayaa ntha ch'ina ntha ga thinye thu thi chinga th'ie. Yaa ya thuin la gu thi th'u kjana la tha ya tu the thjo yaa thjingi thi ndala thaya thi tuxin kjana na yaa tatsje sugua ro yaa unche xruana na nchu chjana a na chunda yatu nanu jni nanu na yaa unche xruana na nanu yankao yatu, yankao jni, yankau na, ya la ntha ntha nthaxii na la ya ya ine pero nchu chjana la ya nchi unche unche xruana yaa nchi unche unche xruana na atsjinu.